hafi valdið þeim kvíða og hafa áhyggjur af því hvað gerist ef eitthvað kemur upp í fæðingu þau vilja helst fæða barnið á Akranesi meðan deilan er óleyst síðasta verk kjararáðs var að hækka laun fjörutíu og átta forstöðumanna ríkisstofnana um tíu komma átta prósent að meðaltali formaður Samtaka atvinnulífsins segir afnám ráðsins skref í átt að sátt á vinnumarkaði aukinn kraftur verður settur í að reyna að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi á tónlistarhátíðinni í Hróarskeldu í Danmörku sem stendur nú sem hæst kona tilkynnti um nauðgun á hátíðinni í gær íslensk kona var í gær kjörin Lions hreyfingarinnar fjölmennustu góðgerðasamtaka í heimi handlagnir Húnvetningar settu í dag upp prjónalistaverk í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þar

sem aldarafmælis fullveldis Íslands er minnst það mun nú blasa við ferðalöngum víða að úr heiminum komiði sæl verðandi móðir segist finna fyrir auknu álagi og kvíða vegna stöðunnar í

faðirinn brá á það ráð að auglýsa eftir ljósmóður til að sinna fæðingunni hann segir ekki hægt að láta laun ljósmæðra fylgja öðrum meðan þær fáist ekki til að sinna starfinu á þeim launum Guðmundur Viktorsson og Sandra Egilsdóttir

eiga von á sínu fyrsta barni og það fljótt það á að koma í heiminn á laugardaginn allt hefur gengið vel á meðgöngunni hef kannski ekki áhyggjur af fæðingunni sjálfri en ef eitthvað kemur upp á það verði ekki til mannskapur til að bregðast við eða hvernig það er Guðmundur ákvað að setja auglýsingu í Fréttablaðið í dag þar sem auglýst var eftir ljósmóður til að sinna Söndru í fæðingunni hann segir þetta hafa verið örþrifaráð ekki hafi dugað að mæta á mótmælafundi eða skrifa undir undirskriftalista þetta held ég að lýsi svolítið stöðunni sem margir í okkar stöðu eru að upplifa í dag maður er búinn að reyna allt og það virðist vera lengra á milli samningsaðila með hverjum deginum þá verður maður að gera það litla sem maður getur gert í stöðunni enginn hefur svarað auglýsingunni enda bjóst hann síður við því þau ákváðu að skoða aðstæður

þegar deilan fór að harðna þar er þetta mjög rólegt og afslappað átti að vera það þangað til þeir fóru að senda fólk upp á Akranes og núna veit maður ekkert hvernig ástandið er þar ekki veit ég til þess að það hafi verið bætt við mönnun á þeim deildum það sé þó þeirra fyrsti kostur að fara

segja nauðsynlegt að ljósmæður semji sem allra fyrst og styðja kröfur þeirra Guðmundur gagnrýnir orð

um að ljósmæður þyrftu að fylgja öðrum ríkisstarfsmönnum

var allt í einu reglan sú

óháð því hvort honum takist að manna deildirnar með þessum launataxta ef hann ætlar að halda sig við þessa möntru áfram endar það með því að fæðingar og verða bara tómar hann getur ekki sett lög sem neyða fólk til að

það er búið að segja því upp en óvissan er farin að hafa áhrif á líðan þeirra ég var mjög róleg ég er búin að undirbúa mig mjög vel stunda jóga og allan þennan pakka það virðist ekkert duga í þessu ástandi þetta veldur mér kvíða ekki viljum við

dropinn sem fylli mælinn og og mistök í fæðingu hans valdi því að loksins setjist menn að borðinu með sáttavilja

komi ekki til þess fyrir nokkurn mann formaður Samtaka atvinnulífsins fagnar því að kjararáð hafi verið lagt niður um mánaðamótin og segir það gott innlegg inn í komandi kjaraviðræður nú sé sögulegt tækifæri til að ákvarða laun æðstu embættismanna þannig að þau fylgi

almennri þróun launa kjararáð var lagt niður fyrsta júlí en ráðið hafði það hlutverk að ákveða laun og starfskjör æðstu embættismanna ríkisins síðasta verk ráðsins var

að úrskurða að laun fjörutíu og átta forstöðumanna ríkistofnana hækki afturvirkt frá fyrsta desember að meðaltali um tíu komma átta prósent meðal þeirra sem fá launahækkun eru forstjórar heilbrigðisstofnana og Landspítala ríkislögreglustjóri og rektorar háskóla ákvarðanir kjararáðs hafa oft þótt umdeildar og ekki í takti við almenna launaþróun í landinu ríkisstjórnin skipaði í byrjun árs

starfshóp um endurskoðun ráðsins hópurinn lagði til að fyrirkomulagi við launaákvarðanir þeirra sem nú heyra undir ráðið yrði breytt í grundvallaratriðum forsætisráðherra hyggst leggja fram frumvarp um nýtt fyrirkomulag launa æðstu ráðamanna í haust sem byggir á þeim tillögum við fögnum því að sjálfsögðu að þetta hafi verið síðasti úrskurður kjararáðs

núna höfum við sögulegt tækifæri til þess að finna lendingu hvernig við ákvörðun laun þessara aðila sem sem undir kjararáð hafa heyrt til framtíðar starfshópurinn leggur meðal annars til að laun þingmanna ráðherra forseta Íslands

og dómara verði ákvörðuð í lögum með fastri upphæð einu sinni á ári við endurákvörðun

launa verði svo miðað við breytingu á meðaltali launa ríkisstarfsmanna launin munu með öðrum orðum fylgja þróun launa annarra ríkisstarfsmanna í mörg mörg ár og áratugi vonandi er þetta til lykta leitt og við þurfum ekki að vera að taka þessa umræðu nokkrum sinnum á ári og deila um það með hvaða hætti launahækkanir þessara æstu embættismanna og annarra sem heyrt hafa undir kjararáð hvernig þær eiga að vera framkvæmdar og ég vona að þetta verði til þess fallið að skapa meiri sátt á vinnumarkaði afnám kjararáðs gæti komið til með að hafa áhrif á komandi

kjaraviðræður síðasti úrskurður kjararáðs er vissulega sá síðasti og ég held að það sé ágætisinnlegg í komandi umdeild lagabreyting sem

dómurum í Póllandi að starfa eftir

sextíu og fimm ára aldur gekk í gildi á miðnætti Evrópusambandið hefur lögsótt ríkisstjórn Póllands vegna málsins en lagabreytingin hefur áhrif á hátt í fjörutíu prósent dómara landsins forseti Hæstaréttar Póllands mætti til vinnu í morgun ástæðan fyrir því að fjölmiðlar og fleiri þúsund mættu til vinnu með Gersdorf er sú að á miðnætti tóku í gildi ný lög sem banna dómurum að starfa eftir að sextíu og fimm ára aldri er náð en forseti Hæstaréttar er sextíu og fimm ára lagabreytingin hefur verið afar umdeild hluti almennings mótmælir því sem þau kalla aðför að dómstólum landsins og Evrópusambandið hefur höfðað mál gegn Póllandi vegna breytinganna gersdorf er ein þeirra sem segist ekki ætla að una lagabreytingunni hún hafi verið skipuð til sex ára og eigi ekki að ljúka störfum fyrr en árið tvö þúsund og tuttugu til að leysa sig af á meðan tuttugu og fimm prósenta samdráttur hefur orðið í nýskráningum bílaleigubíla á fyrri hluta þessa árs samanborið við fyrri hluta síðasta árs framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að bílaleigur hafi keypt mikið í fyrra nú sé þörfin

minni samdráttur í nýskráningum nýrra bíla nemur tæpum átján prósentum sé júnímánuður í ár borinn saman við júní í fyrra framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins sagði í fréttum okkar í gær að þetta mætti að mestu rekja til þess að bílaleigur séu að kaupa færri nýja bíla en í fyrra Samgöngustofa heldur skrár yfir nýskráningar bíla samdráttur í nýskráningu bíla sem

falla í flokkinn ökutæki til ökutækjaleigu sem samanstendur einkum af hefðbundnum bílaleigubílum er tuttugu og fimm prósent töluvert meiri en samdrátturinn í nýskráningum bíla almennt sem nemur þrettán prósent ef fyrri hluti þessa árs er borinn saman við fyrri hluta síðasta árs frá árinu tvö þúsund og tíu hefur nýskráningum bílaleigubíla fjölgað verulega hér má sjá

þróunina frá tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund og sextán var stökkið sérlega stórt yfir þrjúþúsund nýir bílaleigubílar skráðir á einu ári í ár hefur orðið breyting það hefur hægt á kaupunum en hvað skýrir þessa þróun

fyrir því að ferðavenjur ferðamanna hafa breyst

þetta var á árunum frá tvö þúsund og tólf til er að fækka sem einstaklinguirnn tekur bílinn framkvæmdir við byggingu sex hundruð og fimmtíu fermetra gagnavers

á Blönduósi eru nú í fullum gangi fyrsta skóflustungan var tekin í lok maí gert er ráð fyrir að húsið verði tekið í notkun strax í haust vonir eru bundnar við að starfsemin muni efla atvinnulíf á svæðinu áætlað er að húsið muni hýsa allt að þrjú þúsund tölvur reisa fleiri gagnaver á sömu lóð forsvarsfólk

í Danmörku setur nú baráttu gegn kynferðisofbeldi í forgang eftir að tilkynnt var um eina nauðgun á hátíðinni

samkvæmt danskri könnun hefur fjórða hver kona orðið fyrir einhvers konar áreitni á

tónlistarhátíðum sem þessari lögreglunni í Hróarskeldu bárust sex

tilkynningar um nauðganir á tónlistarhátíðinni í fyrra árið þar á undan voru þær fimm

fer fram þessa vikuna lögreglan hefur þegar fengið eina tilkynningu um nauðgun og aðra um tilraun til nauðgunar

þessu vilja skipuleggjendur hátíðarinnar breyta hið snarasta og hafa sett það að fólk sé öruggt fyrir kynferðisofbeldi og áreitni sem algjört forgangsatriði á annað hundrað sjálfboðaliðum er meðal annars gert að fræða tónleikagesti um hvar mörk liggja í samskiptum

nú eru þónokkrar

fram undan hér á landi

þessi aðferð sem sagt var frá

að vekja hátíðagesti til umhugsunar um hvar mörk liggja í samskiptum er þetta aðferð sem þú heldur að gæti nýst hér á landi já ég hef

að koma í veg fyrir

ýmislegt hægt að gera til að koma í veg fyrir ofbeldi

ýmislegt hægt að gera til að koma í veg fyrir ofbeldi

sögu Lions hreyfingarinnar hafði kona aldrei gegnt æðsta embætti hennar þar til í gær þegar Guðrún Björt Yngvadóttir sjötugur lífeindafræðingur úr Garðabæ var kjörin forseti samtakanna einhverstaðar í kringum þrettán þúsund manns samankomin hérna í ráðstefnuhöll m g m grand Hótel hér í Las Vegas þar sem Guðrún Björt tók við embætti fyrir stuttu Lions hreyfingin hefur verið til í meira en hundrað ár og er í dag fjölmennustu góðgerðarsamtök í heimi það eru þrjátíu ár síðan konur fengu aðgang en það er fyrst núna sem kona gegnir efsta embætti hreyfingarinnar

frábært stærsta stund í sögu Lions hvaða þýðingu hefur það að nú sé komin kona þetta embætti það þýðir bara það eru breytingar framundan við höfum verið karlaveldi já en við erum orðin blönduð hreyfing þetta opnar og bara spennandi

Lions hreyfingunni eru um ein komma fjórar milljónir meðlima í meira en tvö hundruð löndum það er auðvitað ekki nema lítill hluti þeirra samankomin hér í Las Vegas þessa dagana en það er engu líkara en að Guðrún Björt sé einhverskonar rokkstjarna í augum sumra þeirra

hverju viltu koma til leiðar í embætti sko ég vil gjarnan að við getum

fólki en nokkru sinni fyrr til þess þurfum við að styrkja félagana og gera þeirra upplifun mikið sterkari þannig að við fáum bæði fleiri konur og fleira ungt fólk til að þá víkur sögunni í Biskupstungur Bjarni Pétur Jónsson fréttamaður hefur verið á ferðinni um uppsveitir

hvað er að gerast í Skálholti hér er

við náum þessu aldrei öllu á tveimur

ótal lykkjur voru prjónaðar í tilefni aldarafmælis fullveldis Íslands í listaverk sem sett var upp í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

á ýmsum aldri eiga heiðurinn að listaverkinu þegar Isavia hafði samband við afmælisnefnd í því skyni að minnast aldarmælis fullveldisins var bent á Textílsetur Íslands á Blönduósi Jóhanna Erla Pálmadóttir framkvæmdastjóri setursins kynnti verkefnið á svæðinu meðal annars í þremur grunnskólum síðan var þrætt upp á prjónana og yngstu listamennirnir voru áhugasamir dóttir mín er kennari

var að fara með tíunda bekk til Spánar í útskriftarferð og einn spurði hvort hann mætti taka prjónana með sér til Spánar og allt niður í litlu krakkana þau voru mjög mjög virk Jóhanna segir ómögulegt að vita hversu margir tóku þátt eða hversu mikið af

garni fór í verkið en það er tveimur

áttatíu á breidd listamennirnir lögðu af stað að heiman eldsnemma í morgun og hófust handa við að setja verkið upp á tveimur súlum við öryggishlið flugstöðvarinnar

við vorum bara að hugsa um að gera teppi til að setja utan um eitthvað ég sé að þetta eru þetta eru fánalitirnir sem þið já mjög vel heppnað til dæmis hjá byrjendum og listamennirnir þótt ungir væru sumir skildu alveg tilgang verksins já það er út af hundrað ára afmæli lýðveldisins var þetta mikil vinna nei ekki mikil vinna en var hún erfið nei skemmtileg já varst þú duglegur að prjóna

voruð

voruð þið að hugsa um fánalitina

að við myndum gera stóran fána og myndum hengja svo gerðum vð bara jafn mikið af bláum og rauðum og hvítum og ég bara hvað er ekki mest af bláum listaverkið mun blasa við augum flugfarþega Íslendinga og fólks hvaðanæva að úr heiminum sem listamennirnir segja sérstaka tilfinningu skrýtið þetta verður kannski hérna næst þegar þið farið til útlanda já kannski jæja Elín Björt

gleðifréttir ætlarðu að færa okkur núna það eru nú

júlí þó við

hafi valdið þeim kvíða og hafa áhyggjur af því hvað gerist ef eitthvað kemur upp í fæðingu þau vilja helst fæða barnið á Akranesi meðan deilan er óleyst síðasta verk kjararáðs var að hækka laun fjörutíu og átta forstöðumanna ríkisstofnana um tíu komma átta prósent að meðaltali formaður Samtaka atvinnulífsins segir afnám ráðsins skref í átt að sátt á vinnumarkaði aukinn kraftur verður settur í að reyna að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi á tónlistarhátíðinni í Hróarskeldu í Danmörku sem stendur nú sem hæst kona tilkynnti um nauðgun á hátíðinni í gær íslensk kona

hreyfingarinnar fjölmennustu góðgerðasamtaka í heimi handlagnir Húnvetningar settu í dag upp

í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem aldarafmælis fullveldis Íslands er minnst það mun nú blasa við ferðalöngum víða að úr heiminum þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld enda engar beinar útsendingar frá h m í fótbolta í dag